maal <hesitation> atin mapema mapenzi kas jirt maan yannan mapenzi abbakun mapenzi enan abbasun sacrifaisite intalsun yaani garri bittefi uf sacrifaisite yaani <hesitation> won fulani itkannatin abbansun sacrifaisin maan ennanin failiyaa waaatin hinfeilinii dandete yaani won fulani uf jitoleete won flani onnor uf kette won fulani handaraf kas uf dotte dandete him borbaddufii intal